Nanyo xani'ininu, nanyo kaininu, kutunu xadawi, xadawa'aninga, pero diwini xa kani'ininu naxu kadanu, xa kanu, xa nanyo kutunu xi in familia un nanyo natnu'unu nanyo ka ánu, nayo, ko no nweni tnu'u xini tnu'udu'a ku ka'anu te ni familia ña kitu'ana'axinu tu baya. <noise>